Dowi ai dowi-inunda dapusi rayuwada dowi-inunda dakusaguradna <hesitation> guradmaga magitu rad ndeche dasa. Gata amuwad celebrating nedche magayuntu inunɗa sunsunayun dataimak rayuwamowa nede dowi kawai nede dowi nede amagikawai, magamagi amagaya kakadna husatu <hesitation> inunda ɗamogi amagi celebrating amagai sagata gurahada dun’inunda sunsunammowa moga unrayuwamowa nede dowi kawai tamogi nedekawai mbad dun celebrating inunda sunsunamowa, mbade dun oete brawon, niche mbaɗe inunda sunsunamowa mbade dwi lakamowa dun ice cream munda dowin lungupti dungurahada mbade inngupta, bawede dun inana niagawun party magayun celebration dow nunda sunsuni damogiyo unrayuwade magitu aɗɗu’ aɗ mogibu ununde sunsuni damogi rayuwada magikakade ghunvita yada, uzadaffah, mbade awamnuzavice cream lata mun vaya inana mogintinunda damog emertain yadda ndad gurahadd tubgahade tusuneta had birthday yadde sadsa. Vaye dowi magita lunmadtu addu’a magito inunda sunsune dalungibta ndatate <hesitation> navayanaɗa, ahad sagan guda <hesitation> mogurawa gurva, magita celebration magito party, uzamowa daffah mbade amumaga pohoto inunda sunsunamowa mogul pohoto hiblamun duvtenunda susayuntunice cream me, zuzamowa lith daffo mbade magamow buurva inundad sunsunayin mogo ndulamadna aguluftami lamad na magi-manuda damogtu gurvabiyaɗa, sede hakonu ɗamogiwa sede anamagi goɗiya unga ɗaɗa muntuba inunda sungasa unrayuwada sungase ivavaye ɗowi magi-inun ə sunsunaye dardamagita entertaining nada, joy unga rayuwada, magwu nɗa sunsunaye inanadaya sasa nda gurviti yada mbade dunsulami inanadai. Magitomogi li gurvada, zumow deffa ndale gurahadda <hesitation> limadda konuwada mbadde gamowa ndali cake kada magat inana karyada desakwayitah, sukwitu gift magitundade fusiya vita hahad kwabana sungasa dadamun kwabana vayo yiyo mbade madda anamagi hotona magamunda-li maddo ndali sagangudda ndali gurahahaɗa zutamow daffa zutamow inunɗe ɗai inana enjoy yarayuwa, suso-turayuwa mawa enjiy unga hangamowa magattu inunda dasunsunamowa gyaratami dzuvada gyratamilai magitli kwakyado, mbadeli magal inana dasukali ice cacam gurfena hadinunda ɗamagulwa party ye, celebration sunsunamow detumog <hesitation> mowa magitinunɗa dai ehe’ neddana dedaya makwa diya, madna magilahoto ndali mad, ndalisaganyada, gunuvatamowa tun mbade.

Mahgamowa zutamowa dafa zutamowali danka zutamowali <hesitation> inana sasutamowali ice cream gunyatamowali mp gurada gurvamowo ndali madre ndali gurahadre ndali sagangadre gurva gurvedamogmowa li’eh yankatlimowa cake kamowa enjoy ourself segatamowli ice cream <noise> likare lijuice li cake kamowa hakunuwunda dapusi unvrajuwaduwu tubga dadamun anavule unbirth day yad ivita sugunda dathatadi ti <hesitation> nunata inunda tupusi unrayuwada nede kawai owi magita <noise> mamada nede dowi sasutali inatha li gurva alagurve magite inanunda tupusiyo en’ anamagi inunda dai sunsuni dai damogi inana dasuni t’ dai ah inanine nede sata hakonu unrayawede mun birthday yaduwo anamagi lihatu wada sukwitli kare sukwitli jakada lili pabpa ligyararata hangliadali dzuvada surada un nughata dughwana magi inundo dai sunsuni dughwani danughita dughwana un aya dzugwaya sunsuni dai dazutamow defa magata defa latamowa dun dun. Magi mawa shapping mogitamowali shopping, magi inanaɗe sata zutamow daffa sutamowli ice cream me, zutamowli hulakwale, zutamowli drink-se magatamow inunɗa sunsuna dai ana’inana ɗai labuda yaɗɗa mogi mogi ammagaya inunda sunsuni, had inunda damogwakawal inanunɗa gyarat tukumade, gyeratli dzuvada, gyaralyi zuvada, sukwita kari jebi dun studio magatili hotowada nəali maɗɗa ndali sagangada ɗamow ɗaffa, hibla nɗali gurahaɗa lisagangada ndali madlda mbade dun studio mbade dun outing lagatamowa sutamowali drink li ice cream, lionu mesunsana de magu mowli gurva, magatamowa daffah zutamowali ghutakwale li-inund dai dadamum darulanyita inunda tupusi kenan unrayuwada, dedarmun mana magat adduwamwo, sunsunidelamaɗɗe magatamiwo, magitli gurva mada, ndali sagangad, ndali guraɗɗa. Ehɗa sasutambli inana sukwatamili gifle magiti inana, sukwatamili karyi, libaba li’inana, sukwatamili karyi, libaba li’inanada giyatu inanada sukuli kari sukut inanunda sunsuni eh’ magili shopping mayili anamagi outing lubmow dunkaza lubmow dunkaza mbade sukwitali kari zutalimun ice cream zutamowli daffa kurvat yad nda gurahad, ngurvat yad nda madda, ngurvat yad ndalm saga ngahada magitmundede eli’ sunsunamowa eh’ vita da damun sungata kwabo lubli inunda de eh’ damage daffah tugurahada magi ta vitamin kadu dayun tu diff na lubyun dun outing susumowli ice cream na moyad tinunda.